Aɓaani bjete, bjete bina alama, <hesitation> he a btoon gítim bâan ma a bboorin gii yaam bâan wi man tíngani bâgina bjeti mginta. Alam teeŋi flaŧi fndaŋ haj, baso mo, hi <hesitation> hi di ŧag Senegal ma undúba tu, weetínga alami gí ngi flaŧe fi ma húri fe lígiri ndaani haj.